ഥരകരീനു പരിപൂനവദു ഗ്രില്ല് മല്പുന സലഹേപ്। ഥരകരീനു സരിയദു ഗ്രില്ല് മല്ഥന്ദ, ഐഗല്ന മൂല രുഛി ബുക പോശ്തി കമ്ശതേ ഉല്യോന്ദു। തക്ക ഥരകരീനു ഐകേ മല്പോദു। കോസു, ചപ്സിചുമ്, ബേല്ല് ഉലി, തോമതോ, ബേന്ദേകൈ, മുശ്രൂമ്, ഇന്ഛിഥിനു ഗ്രില്ലുഗു സുക്ത। സരിയദു ഗ്രാ ഗഥ്രദു കഥരിസവുദു। ഹഗുരഗി ഏന്നേനു ഹഛോദു। സരിയദു ഉശ്നദു ബേസവുദു। രുഛിക്കല്ഗു, ഉപ്പു, കരിബേവിനു പുദി, മിനസു പുദി, ബുക ലേമോന് ജുസുനു ഉപയോഗമന്ത്വോലി। മൂന്ന്-നാല് നിമിസഗോര ഥിരുഗവന്ദിപോദു। ഗ്രില്ല് മല്ഥിനുക ഹേഛി രുഛിക്കദു പുദിന ഛുത്നേയ്, ഇജന്ദ ഥജ ലേമോന് രസന പദോദു।